Énukuréén yan irégmé nisébiyé duniya yo yoomé énaab; wa cimé ni sébiyo, yo yoomé éni éŋapi éni uhankénut aw bécéét.